<hesitation> Fômba fampiasan-drô mpan̈ano sary àby àby io paintira amy rano in̈y zen̈y. <hesitation> Araka ny haiko, <hesitation> fômba ataondrô zen̈y. <hesitation> Asy ino ma izy in̈y? Apetakan-drô amy tabilô zen̈y i paintira io. Aviô aminjay zen̈y irô aminjay zen̈y misy sary zen̈y tiandrô aboaka arakaraka in̈y amy zay zen̈y an̈anaovan-drô amin'ny tabilô.